Auk da ngu thodum save ma, ma, ama, amusnung ma mu chus da cha ma rura <noise> ma ut tik kana na ngeth sana. Ngo da ngu valek kama rura chalan athe ma un btha na <noise> ngo gang ambes na guang nga git di chi a kok guang nga ro chi avaik da chi von ngo dang git ma clana ambes na guang nga git. Ki vi chi ambes na tha nga git ma chalan ai do ngu vongi. Doun mo vtha na. Dak arura athere da ambes ngo, gua nga musnung ma cha rot savtha tha mania, athere da muchus da tha tammun ma cha di chin. Ma calan ia athava nga git ma thi bon dum ngeth da ti nok m, ti nok ma thuva <hesitation> ma guguang. Ma guang ithong galan avik ma clan agit ma thi bon dum ngeth. Athavang gunan ura clana tha thana thum da savit da thi varas ia ngiai <hesitation> ngia thuvet ma thava ma gunan glan avik ma le mundu tha matha ngeth ra ura tha vondum klan da ithik. Avinivk da aguang ini. Avani da agu ang ini <noise> guang nga roki cha raik ma chalan ia va umovtha na, ma calan a si chalan avichai du ngua thes ptha chi la ngo gaiki na chi ngia chram ia unmo vthana da aubes na guang nga git da. Nguait sa glamgi ngua thamun sa va chi da chi von ngo. Ura chini am, ambes nathang nga git dini ngu von gi. Klan avik da una musnung bana da amusng glan avik da amar ngeth. Daka chalan avik ma chalan a ngi nok ma ngi nok ma gi ngeth avik da aguang ini. Avik dasik ava nga ngua thes pa nge ia chuaiku am guauk na nge da chalan avik. Ngua thu chutam save ma chalan ia athe ma chalan ia thi bon dum, thi bon dum ma chalan a ti ma tha tatna thum sa thavanga dul da agit savit da thi ma katnere da thi nok ma ngeth da thi var na nge ia ngia, ngia thuvet ma thava ma ithung glan avik ma chalan ia ta mir tama ta vondum sum da tha muni thum nge sa ngalan a dul urang, ang git, ura nga mesmes ura lat ura magit. Ithik da <noise> ngi, ngia thuvet mata ma ngia, ngia thundrem da. Avani dang guang ini. Ka morka ava so chong soki chuaiku amarini. Ave ma ngia tan na thumga ma rucha davik da mamor a ngi lu amorka ava ma am mani thum ura. Amorka da mamar a kama katni vetma nge sung nga gi ang nga git glan avik ma ngi bonum ngi bon dam ngeth kalan. Ngi bon dam ngeth klan ma git ma chalan ang git ma gi ang nga git ma ngi bon dum ngeth klan mamar a morka chama ka ma ka thu ama git sag galam nge. Gi ang nga lat ura ang nge dul mamar a cha than da thum nge. Da ngi lu clan a ngu ait sa mi sa ma kana gunan ma mor klan pi ura chuanai chana ambes ungua nga git, ura chalan a ambes na guang nga chi rap ma chalan ia thi don angeth ma kama mesmes ta ngo du ngu plekia ngo du gualiki aik kiave ma calan ia ambes nuguang nga git da umo vthana. Ura ataimgi. Ta tik kana sang ngo chalan avik da gua amar glum ia um movthana. Avani vik da amar ini. Daka chule, kuaiku chalan avikma a chule sa savit da ungung ngeth ang nga tha thung. Avik da agnang ini. Do cha morka ava so chong goki da ambes ia amarini. Amusnung ambik ma ngia tik kana na ngeth klan avik ma ngi nok ma ging ngeth da agu ang. Besti kuar a amar na ngeth. Klan avi ia ia umo vtha na da amorka da ava so chong da avik da amar. Amar ini chalan avik ma umo vthana da amorka da ava vlek a cho chalan avik ma umo vtha na. Kavi cha choki ngia na ngim nani gia ngnga ro cha ura mania ngia tat natnam ga, amorka da mamar a cha thu chut ma nge mi thu nasot ia.